<hesitation> seid guꞌn c̲h̲uꞌnnbeyc̲h̲a minn nak seid guꞌn jirasol guꞌn par minn wendoꞌc̲h̲a c̲h̲akstsiꞌn gunu porque neyc̲h̲owu gras gana yu seid guꞌn nak aseite de oliva, seid c̲h̲eꞌn nak seid guꞌn yu or c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn lo komid o c̲h̲uꞌnnstsiꞌnu minu par par stib guꞌn c̲h̲uꞌnn minn rmed gana yu seid guꞌn xneꞌ minn lë aceite de koko, seid c̲h̲eꞌn par minn nak guꞌn naturalc̲h̲a <noise> par minn.